Ai wala geriyakumun, geragon aibirin, gerinan goni fayinan gon aibirin. Wala an iska fayad digideaka faymun, waa eska gera digideaka geriumun. Lakin isata ain allay, حمد لله, ta قران gon geririn, uos mas kon eska faya geririn, orgon gon manniri, yani gerinanga lanu nouridog ain nane menye, man kitaba dumeda ain karri قران ga nourin nane zikir ka gerinanga noura menayri nourido menayri.